عدد عدد ساعات شغلي هي ثمان ساعات هاي طبعا من دون الاوفر تايم والاجازات الي اخذها تقريبا اربع اجايز بالسنة كلها لان اني ما اخذ اجازة الا اذا جنت مضطرة